ଟୋସ୍ଟର କୀପରେ କାମା କରେ, ଗୋଟିଯେ ସହଜଵ ବାଗଚ୍ଯା ଦେପାରେ ବେଖୀ। ଉତ୍ତର, ଟୋସ୍ଟର ଭୀତରେ ଜେଧ ଅଂତରଗତ ତାରଗୋଡୀ କା ତାପିତା ହୋଈ ବେଖ କରେ। ଏହା ତାପପ କରୀବା ଦ୍ଵାରା ରୋତୀ କୋ ସୁନାଲୀ ରଂଗ ଏବାଂ ଜୀପ୍ସ କରେ।